Iyoo, ndi gseli yaanta a wédi we, bigi ma gina a wédi ma. Hee <hesitation> wi ma mmadan saanta, he gumuna, gumuna ga a wéde, gumuna ga a wéde, hee <hesitation> hentele tuug ma dú? Bon ftuug ma fe, fee fa tti naŋ biyaanti, nyaa bembe gumuna haŋ, ginjabura, gingubur ma faŋ ma; Bég geed ma, hee <hesitation> haa boŋ.